Ha laolo! anao ty leroa mihatsaravelatsy maty edy tsy haiko mihitsy leroa. Anao zany hitanao anao zany zaka hafa teneninao anakay anao miala eo za ndray ataonao sifirity ambadika any. Hohaninao ndraiky leroa lohanao, sanabavy tsy tiako zaka ataonao leroa tsy atao aminakay fa to de bomako tsaratsara nge ianao.